هاختار انا انا يكون عنودى قدرة ان انا اعالج اى مرض, لان انا لو اى حد انا بحبه او كدا وا اى حد قابلنى انه فى مرض عنده انه مش قادر انه هو يعالجه او تعبه او مأزمه او مضايق انه هو حد من اهله انه هو تعبان, فا احب ان انا اكون اعرف ان انا اعالجه